كنت هروح لأني بحب الفضاء وبحب ان انا استكشف عالم الفلك وكنت هحب ان انا اشوف النجوم والمجرات وكل حاجة في الفضاء من- من قريب يعني مثلا ممكن اخد معايا حاجات تسأليني في الطريق يعني كتب مثلا أو <hesitation> ألعاب اي حاجة ممكن تقدر تسلي وقتي في الطريق.